Ny tombontsoa azo amin'ny fampiasana hazokely fihinana dia afaka mandray sakafo maromaro izy ary koa afaka mi <hesitation> a- omby ao am-bava tsara izy. Ny tombontsoa amin'ny sotrorovitra indray dia afaka andraisana hena izy na koa ihinanana paty, ary ny tombontsoa azo avy amin'ny antsy kosa dia andidiana izay zavatra mety tsy ho voakaikitry ny nify.